Kan khayyaroni fi alga leyi maktaba, al kutub al katabo han chat fiddunya fulub fi walla alga leyi maʼarat bursumu fiya shaqali nadifat bakhtar al maktaba fiya ayyi kutub katabohan wa biktubuhan ya giddam kula finshan hinne faʼidikan aktar wa anas al bistafidu minan da aktar min.